Raha ny lôko ndraiky, roa andro, roa andro na telo andro ake izy raha ôhatry oe amin'ilay congélateur tsotsotra regny, lay tsy de ampangatseka be regny fô le zista we mangatsiàka foagnany, regny zany, azo lazaina roa andro, fa misy ndraiky lay mampa-mampivaingana mihitsy, ireny ndraiky na amin'ny herin'andro mahery mety tsy haratra.